Ngom kare sema hate gofosa, sema hate nguti, se hate jawa, sema hate besi, hate guwae, gosora, gomode, igo, se katapang, sema yali posi posi, sedaba hate giawas, daba hate waring.